Ya tii pelota, tii kutoona kusikina ku riti yaa nta'a ika chi tika ra yaa kusiji ta inina chi nta i'i vikoo ya ntixii a un ta i'i vikoo yaa ntukanu ra ya, ya tukanu vaka ku vikoo ya oko noviembre i sa ntaa ntiitana ra xia un na vee chiñu unuu koo tu naa martoon, naka kuna chikaa ta mi ya ika taa xinuu ntii ta mi yuvii chi yaka nta i'i sana un chintuu taana loo xiuun ñakatara kusiiji ta ini yuvi ika vaxina kuisikina, xinuna vaxinana, su xaa vaxi kaa ntiina, xaa ntuku ntina ta equipo, equipona vaxina xinuna kusikina yakaa kutoovaka tukuna miri ika chi ya nuju kaa tukuu tii xia'a ra, un tii xia'a ikatukura ta ku savana na vali tuku un ta kuu yoo yaa scuela ya telesecundaria kaa tukraa ya kaa kuaa tee tu maestro tara saanana sakikitana a koo yaa ntukutana mi naa yuvi a naa sucuela a taana kakumi su xaa sanaana nta kuva kusikina ntaa nitanitaka tana kuaana inka ñuu ra ikaa kuaana sasiki tukutana xii taa nujuu vaa ta mi ñuu vaxii, sasikinara ika tii ta'a tana xii taana, ntaa kuuna kee vaa nta kuna koo nii keevaa, ntaa kuna nitivi tukuta su saa ñaakara, ñaka na vali chaa ku kuachi ku tukutana kutoo mi vaari ikara ñaka kuya ya, ñaka kuiti kutuku mi ya kutoona kuxikina.